Ta ku getatina ña kidana flan ta otuai kadai ñajan, otuai ho o on tu pasteljan otuai ñajan, koa noa ña onikutuai, tuña ku ña xatuai ta kidaiña, tu ña dava ta otuai kadaiña, ta ngua kidaiña kain kuxhiña tu kutuai kadai anria koa u jum.